एक कुर्सी को वाई जी एक टेबल को वाई तु काईरो जी मेज ती हाँ। भाई ती जी मेज पण मी ते टेबल को हूँ <hesitation> मरा चा। स्कुल है इस्कुल मा एक टेबल है जी टेबल पड़ वारू जी पोली मेडम। वारू कोप्ड़ो भिचाय रही <hesitation> जी तो कोप्ड़ो वारु देखाए। और <hesitation> टेबल भी वारु देखाए ति मे भी सोच रही कि। ऐसी टेबल में घर लियाओं मारे पुर्या का जेवन मैं करूँ असी मैं जान रही।